യാനു വോര്കു ഉപോപുനന്ദ ലപ്തോപ് ഛര്ഗേര്। നോതേബൂക്, പേന്, വോര്ക് ഇദ്, അച്ചേസ്സ് ചര്ദ്। ബൂക്, ചലേന്ദര്, ഹേഅദ്ഫോനേസ്, ലുന്ഛ് ബോക്സ്। സ്നച്ക്സ് ഹന്ദ്കേര്ഛിഏഫ് ഓര് തിസ്സുഏസ് ബൂക്। ഉമ്ബ്രേല്ല ഓര് രൈന്ചോഅത്സ് സ്വേഅതേര് ഓര്। ജച്കേത്സ് ബൂക് ഫോനേ അന്ദ് ഛര്ഗേര്। വല്ലേത്, കേയ്സ്, ബൂക്, പുബ്ലിച് ത്രന്സ്ഫേര്। ചര്ദ്സ്, സുന്ഗ്ലസ്സേസ്, ബൂക്, ദദ പൂര। ദൈല്യ് ഏസ്സേന്തിഅല്സ് ഉന്ദു അവു പൂര പതന് പോപ।